Australie a sarotony e ame resaky faune, flore, zava-mananaina hoy isika, ze indreo zany tiandreo mihisy e mikarakara environnement io zany mi mipréserver hoe fizakane vazaha n'azy, she zany sarotiny amindreo igny, igny avao koa mampiavaky andreo, laha sy misy an'izay moa da hagnino indreo, ndre da tany mitokany managny e zava-mananaigny mampiavaky an'azy.